gott kvöld og velkomin í Kastljós þátturinn verður með styttra lagi í kvöld þar sem bein útsending frá afhendingu íslensku bókmenntaverðlaunanna hefst klukkan nítján fimmtíu en fram að því ætlum við að ræða um skýrslu vistheimilanefndar um Kópavogshæli og nokkrar af þeim tillögum sem nefndin gerir í henni

að þjónustu sveitarfélaga og til þess að ræða þetta höfum við fengið til okkar Gyðu Hjartardóttur frá Sambandi íslenska sveitarfélaga velkomin

þessi skýrsla

skelfilegar aðstæður

verstu lýsingarnar eru frá því áður en

áður en ég svara því þá er kannski rétt að segja frá

fólks frá ríki til sveitarfélaga tvö þúsund og ellefu þá hefur verið mjög mikil vinna í gangi og í kjölfar yfirferðarinnar þá komu lög um réttindagæslu lög um réttindagæslumenn lög um persónulega talsmenn þannig það er búið að vinna mjög mikið í þessum málum undanfarin ár ríki og sveitarfélög bera sameiginlega ábyrgð á

við erum búin að stíga mörg jákvæð skref í rétta átt en ég held það sé tímabært núna að fara að huga að hugsanlegri stjórnsýslustofnun sem fer þá með eftirlit eftirlit með félagsþjónustu sveitarfélaga fyrir þá sem sem þekkja þetta ekki sko eftirlitið sjálft geturðu farið aðeins nánar

út í það hvernig því er háttað er er farið í eftirlitsferðir

fólk kannað áður en það

veita ákveðna þjónustu sko allir sem eru ráðnir hjá sveitarfélaginu og eru að sinna málefnum fatlaðs fólks það getur verið inni á heimilum fólks

í gegnum ákveðið ráðningarferli og það má til dæmis ekki ráða fólk í þjónustu fatlaðs fólks sem er með dóma dóma í ákveðnum málum þannig það er stíft haldið utan um það sem snýr að sveitarfélögunum sveitarfélögin bera ábyrgð með eftirliti á sinni þjónustu þannig segjum sem svo að það komi einstaklingur sem óskar eftir að fara í einhvers konar þjónustu innra eftirlit sveitarfélagsins með þjónustunni sem á sér stað það er

eftirlitsferðir er farið inn á til að mynda stofnanir inn á sambýli

óvæntar heimsóknir til

að ganga úr skugga um að þjónustan til dæmis sé eins og hún eigi að vera sko það réttindagæslumenn

sem ættu að sinna þessu hlutverki og óundirbúnar heimsóknir það er partur af þeirra starfi að sinna þessu eftirliti þannig þannig það eru í raun og veru heimili fatlaðs fólks sem er

fimm sex einstaklingar búa það er eitthvað sem er á vegum sveitarfélagsins og sveitarfélaginu ber að sinna öllu eftirliti sem snýr

að því það getur komið upp hugsanlega eitthvað mál og þá er það alltaf hinn fatlaði eða aðstandandi

sem verður uppvís að einhverju hugsanlegu broti sem þarf þá að hafa samband við

verið að leggja mál þar fyrir ef kemur eitthvað sérstakt upp já ég veit að þú ert varamaður í stjórn réttindavaktarinnar líka fyrir en maður veltir fyrir sér til að mynda fjölda óvæntra heimsókna eða hvernig því

veistu hvernig hvernig það er bara hversu algengt það er til að mynda að það sé verið að fara inn á inn á

opinberar stofnanir eða

einstaklingar búa hugsanlega þá í sambýli með öðrum sko þú þyrftir eiginlega að tala við einhvern í réttindagæslunni ef ef ég á að fara inn í

hvernig þau skipuleggja sitt starf það væri eiginlega gagnlegt fyrir þig að fá upplýsingar þaðan um

sé einhver takmörkun á fjölda ferða eða eitthvað slíkt það er ekki þannig hjá sveitarfélögunum að það sé verið að fara reglulega inn það er þá ekki nema það komi eitthvað sérstakt upp á en af því þú vísar aðeins í

eins og með nýja bæjarmálið sem kom upp á sínum tíma þá þá setti ráðuneytið af stað nefndarstarf sem sem skilaði sér svo í skýrslu sem liggur fyrir og þar er verið að leggja áherslu á að til dæmis stofnanir

sem eru á vegum einkaaðila

sveitarfélaga þau þurfa að fá ákveðið starfsleyfi og í raun og veru þá finnst mér það sem að leggja áherslu á núna það er hugsanleg stjórnsýslustofnun eða stjórnsýslueining hvort sem það

sérstök stofnun eins og Barnaverndarstofa eða hvort það sé eining innan ráðuneytisins sem sinnir formlega þessu eftirliti halda betur utan um þó

við höfum stigið mörg jákvæð skref undanfarið í rétta átt að þá held ég að það væri mjög mikil réttarbót fyrir fatlað fólk

ásamt öðrum sem eru að nýta sér félagslega þjónustu sveitarfélaganna kæmi inn einhvers konar eining sem er þá að

en þannig möguleg eining

einstaklinga fyrir fram eða ætti hún að hafa þetta virka eftirlit með þjónustunni á meðan hún er veitt ég hugsa þyrfti að vera svolítið bæði ég hugsa að það þyrfti að vera eftirlit sem byggir á svona gæðastöðlum

og það eru sett ákveðin gæðaviðmið í þjónustu við fatlað fólk við erum með reglugerð

leiðbeinandi reglur við erum með alls konar viðmið sem sveitarfélögin

fara eftir þannig maður sér fyrir sér að svona stofnun eins en þetta eru bæði

heimili sem sveitarfélögin reka og auðvitað býr fatlað fólk úti í samfélaginu án þess að það sé inni á

væri mjög skynsamlegt að gera það í formi einhvers konar eftirlits einingar

maður veltir fyrir sér af því þeir sem sem koma nálægt þessum málaflokki þeir þurfi að kanna umfang og eðli mögulegs ofbeldis gegn sérstaklega fötluðum börnum og það eru allir sammála um að þetta þurfi að laga þú ert að tala um að mögulega þurfi að

búa til einhvers konar einingu sem sjá um þetta er það ekki einfaldlega vegna þess að eins og þú ert að vísa til sumt tilheyrir sveitarfélögum sumt

er það ekki bara

þannig að það eru gloppur í þessu kerfi þar sem fólk getur fallið á milli sko ég veit ekki hvort maður geti sagt að það séu endilega gloppur í þessu en það væri voða gagnlegt að hafa einhverja eina einingu sem er þá með yfirsýn yfir alla alla þætti þjónustunnar sveitarfélög náttúrulega bera ábyrgð á sínu og það eru þarna einkaaðilar sem

reka núna úrræði en það er samt sem áður sveitarfélögin ef þau hafa milligöngu um að fólk fari á einhvers konar sumardvöl eða eitthvað slíkt þá er það þeirra

öryggi fólksins þannig ég veit ekki alveg hvort ég geti tekið undir að það séu gloppur en það væri samt gagnlegt að hafa þetta allt á einum stað það koma upp mál

eins og þú ert að vísa í Nýja

fleiri mál þar sem greinilega er brotið á fólki með þroskahömlun það

talað um og sérstaklega hefur verið talað um greinilegt að þarna er margt sem sem þarf að laga já og ég er ekki að draga úr því þetta eru svakalega sorglegar sögur og það er engin

draga neitt af því í efa það hafa komið upp hræðilegir atburðir og auðvitað viljum við allt gera til þess að koma í veg fyrir það þú ert að vísa í gömul mál og Kópavogshælið það er náttúrulega líka

mál en samt sem áður nálægt okkar tíma og ég er ekki að segja að svona mál geti ekki komið upp í dag ég er ekki að segja það og eftirlit auðvitað þarf að vera til staðar nú eru sveitarfélögin mörg þessi þjónusta sé jafn öflug á þessum stöðum er hún jafn öflug í dreifðari byggðum eða minni svæðum eins og hún er kannski á höfuðborgarsvæðinu hvernig er það það eru sjötíu og fjögur sveitarfélög eins og þú réttilega bendir á eru þau mörg það eru fimmtán þjónustusvæði og það var

er tilraun til þess

að halda saman þjónustunni þannig það eru mörg sveitarfélög sem vinna saman það þurfa að vera átta þúsund íbúar hvert þjónustusvæði

nú vann ég í mörg ár í í litlu sveitarfélagi í Sandgerði Garði og Vogum þessum þremur sveitarfélögum og þar var mjög öflug og góð þjónusta við fatlað fólk og ég held að í

séu einmitt oft ákveðin tækifæri í því að þróa þannig

stærð sveitarfélaga sé ekki alltaf aðalatriðið það er aðallega spurning um viðhorf og skipulag og annað það er eitt sem sem vekur athygli í þessari skýrslu vistheimilanefndar þar er tekið fram að fjárheimildir til málaflokksins hafi aldrei dugað til að framfylgja lögum og reglugerðum er

ekki einfaldlega hægt að draga þá ályktun að þegar valið standi á milli peninga þegar málefni fatlaðs fólks fóru yfir tvö þúsund og ellefu til sveitarfélaganna þá voru tíu milljarðar sem fóru yfir og

fjármagn hefur vaxið jafnt og þétt til málaflokksins

maður verði að segja nei við því af því að allavega við sem erum að vinna í þessum málum við erum að leggja metnað okkar

í að fá sem mestan pening inn í málaflokkinn

í fyrra að peningarnir dygðu ekki til

með þannig að auðvitað er aldrei nóg af fjármagni fjármagni þannig það er auðvitað alltaf hægt að bæta en ég held að við höfum frá tvö þúsund og ellefu

verið að forgangsraða í þágu fatlaðs fólks

þegar við tókum við málaflokknum þá voru

sem voru að fá þjónustu nú erum við komin upp í fjögur þúsund sjö hundruð einstaklinga sem eru að fá þjónustu þannig að þjónustan er að verða öflugri og við erum að þjónusta fleira fólk en það vantar samt upp á ekki satt jú það má örugglega alltaf bæta í fjármagn ég hugsa það og málaflokkurinn var töluvert sveltur kannski á árum áður og kostar það kostar að breyta því að fólk fari að búa sjálfstætt sem eru auðvitað sjálfsögð mannréttindi að þeir sem óski eftir því meira eins og staðan er núna heldur en að vera að búa saman kannski sjötta

horfir á þetta til lengri tíma þá getur það verið hagkvæmt að fatlað fólk fari út á vinnumarkaðinn og skili þannig inn til samfélagsins og nú erum við kannski komin að einu öðru máli sem

er mjög áhugavert að skoða og það er notendastýrð persónuleg aðstoð já það er annað mál sem við þurfum að taka umræðu um seinna því eins og þú segir

hafa margir bent á að skorti töluvert mikið upp á en ég þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós við ætlum að segja þetta gott og

menningin í rauninni tekur við hérna rétt á eftir það er bein útsending frá Bessastöðum þar sem íslensku bókmenntaverðlaunin verða afhent við verðum hér aftur á morgun